يا اخي والله مشغول اليوم خليني أركز شوي وأخلص شغلي لو تقدر تعطيني فترة قصيرة أشتغل فيها بدون ما تشتتني او تتحدث معي بكون ممتن لك كتير بعدين اذا فاضي نقدر نتكلم او نطلع في مكان نشرب فيه قهوة او ناكل اكلة